Ehh ielimu ili nu umuhimi kwi jami kutokana na kwamba antu ndi yakosi elimu au antu ndio twakosa ielimu mambo mingi yano kuri tajue elewa yanga tupota na tunga poutwa kuendesha maisha yanotuli nayo kutokana nu ukosefu wa elimu mfano ndi nimu ru mfano wa kumwitu Africa au kumwitu kuu ehh mfano wa Tanzania pano okolonia linge achilizie atuletie li elimu twa lingele tuli nuu ujinga lakini walinge vino yatulete li elimu ujinga wanju kuuondoka au ujinga wanju kutoweka kutokana na kwamba mbi elimu enea kwonsi koo walinge ponea anju kutufundishi namne ya kuishi namne ya kutumivi vintu lasilimali ujinga wanji kuto ndosha kutu- kututoka ko nditwa kosie elimu sweswe katiki jamii au katika mazingila itwa iyano tu kuishi ya lazima tunga sweswe ya jinga na tunga shindu kuendesha maisha ietu vini kutakiwa